دستیاب کھیٚنٕچ وسیع رینج آسنہٕ باووٚجوٗد، چھُ مُلک پننہِ دِلی رٮ۪وٲیتی کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ زاننہٕ یِوان: سوپ تہٕ سٹوٗ، ماز تہٕ آلو، بیئر تہٕ ووڈکا، تہٕ یقیناً پیروگی! ہنٹر سُند سٹو یا بِگوس، چُھ پولینڈُک قومی ڈِش۔ چقندر سوٗپ تہٕ گوبھی ہٕنٛدۍ رول چھِ مشہوٗر لذیذ سِیوٚن۔